أفضل إني نمشي رحلة يعني مع شريك حياتي، لأن رحلتي كدا حتعطيك فرصة تستمتعي أكتر مع شخص اللي تهتمي له، صح حلوة الرحلة مع الأصحاب وفيها ضحك وذكريات لكن حتى رحلة مع شريك الحياة يعني تبي لها، <hesitation> ورحلة مع اصحاب الفرج فيها أنها-أنها بتكون جماعية وتخططولها يعني أوقات واجد.